لو بجدر بروح اليابان أحب الثقافة اليابانيه وكل شئ عن التكنولوجيا والطبيعه هناك واتمنى أزور طوكيو وأسافر لكيوتو علشان أشوف المعابد و الحدايج الجميله الأكل اليابانى كمان شئ مميز وأحب أستمتع بتجربه السوشي والتاكو- تاكوياكى كمان أحب أستكشف الأماكن السياحيه وأتعرف على الناس هناك لأن اليابانيين معروفين بحسن الضيافه